Pos ino sau ou amo biensa en la salud, nomas que de por si, cua nicniqui nihcuas, pos quemeh nicua verdura, lo prep, nic, nicchihchiua igual como sopa lleva también ajo, jitomate, cebolla y lo prep, nicprepararoua pues non, sopa de verdura.